Min kam, mi annda no ɗum waɗirta VACUUMINmin wuro, proses kam mi walaa konfidens dow majjum. <hesitation> Mi annda no ɗum waɗirte, no ɗum warrete mi meeɗa, mi yiya.